फुलमेभी बहुत किसिमके फुल सब रहैसै जैसेकी लालीगुराँस फुल रहैसै, गुलाबके फुला रहैसै, कमलके फुला रहैसै, गेंदाके फुला रहैसै, सुरज मुखीके फुला रहैसै, मोगरीके फुला रहैसै, गुडहलके फुला रहैसै, ओरहुलके फुला रहैसै, बनफुलके फुला रहैसै, चम्पाके फुला रहैसै, चमेलीके फुला रहैसै, सदाबहारके फुला रहैसै, रात रानीके फुला रहैसै, तुलसीके फुला रहैसै, गोदाबरीके फुला रहैसै, चतुरीके फूला रहैसै, धतुरके फुला रहैसै, लिलीके फुला रहैसै, पुतली फुला रहैसै, दुभी फुला रहैसै, और भी बहुत किसिमके फुल सब रहैसै।